Okay <hesitation> M̀ɛnii káa zu nya ɓa nûa kpɔ́ ŋá ŋ́gɛi dí kɛ ɣeniɛi or dí tûa-pere pɔɔ káa ŋa kɛ ɣeniɛi ma nyii a gɛ́ a gɛɛ <hesitation> lonii ma ńzee ŋí ŋa pɔri kɛi lìi nɛ̃ɛ dímaa mɛni ma díkaa ŋa pâi nuu saaɓa lɛ́ dí támaa kɛlɛ ŋa pâi nuu saaɓa lɛ́ maa ŋuŋ ɓa ńee. Née e kɛ̀ a nuu nyii <hesitation> ŋ́ɛi máloŋ e kɛ́ ma a kpɛɛ pôlu kpɛ́ni fêi la ńyãa ɓé kɛ́ a dí kpera ma. Gɛ ni vá káa fáa ma a gɛɛ ŋá wɔ̂lɔ. Mɛnii kélee ŋá káa gɛ́i a kaa kɛ̀ naa a gɛɛ e kpoma tɛɛ ḿbɔ a kɛ̀ kpîŋ ŋ́gaa mɛni kɛ̂i ḿve pɔri ŋaa kula ma a ǹɛ́lɛɛ a kaa mɛni ti kɛ́ pere kɔ́lɔŋɔɔ a pai pâi e kpoma tɛɛ ḿbɔ. Gɛ ni a lɛ́ ma a gɛɛ kpa da gɛ ŋí and a kɛ̀ lɛ́ ma ŋ̀óo a kɛ́ a kɔlɔ saa ma. Tãi kelee ta ŋa káa gaa a gɛɛ <hesitation> kwa lí kwaa ta ma núu da a ńaa saa kɔri ŋa kɛ́ pâi zu tóo a- a- wála-wala pere gɛ ni a lîa-woo ɓo ǹyɛɛ ma kpa ífe gɛ́ ti. So ŋa gaa a gɛɛ gáa a mɛni lɛ́lɛɛ kpɛɛ la lonii ma ŋili-ŋa ḿve kɛ ni a gɔ́lɔŋɔɔ a gɛɛ tãi da a pai séri ńyãa máŋ kpîŋ a gɛɛ ŋá nûa lîa-woo ɓó kɛlɛ ńee a káa lîa woo ɓo. Berei máŋ a káa lìa woo ɓo la ɣele kélee nɔ féi berei e kɛ̀ a ŋwɛ̂lii la ɣele kélee nɔ féi a káa lìa woo ɓo la a ǹá woo. Tãi ta a gaa a gɛɛ ŋa mɛni ta kɛ́ nyii fé sã́a ní a nòkwa, gɛ ni ŋá kɛ́ wɔlɛ naa a kɛ̀ ti e pai e ŋ́îɣe e lîa woo ɓo ǹyɛɛ mai, ŋa mɛni ŋí kɛi kpɛ́ni fêi la vé a mɛni í gɛ́. Maa nɛ̃ɛ a gɛɛ í kɛ ɣeniɛi kɛ́ a pere da kpɛni ve kɛ yɛ berei sii ŋí. Ya gaa a berei sii ŋí, gɛ ni nûa da pâi woo tamaa môi a nyɔmɔɔ e pîlaŋ ya. Gɛ ni nûa da pâi woo nyɔmɔɔ tamaa ɓoi a gɛɛ e pîlaŋ kûa kûai a í káa ɓelai. Gɛ ni lîi-woo ŋí ɓé ńee a káa dɛɛ ḿbɔ. E maa mɛni ti lonii ma gaa ní ŋili-ŋa. In fact ŋ́gɛɛ lí kɛ́ kɔlɔ pɔrɔŋ mu ŋá ká gaa a gɛɛ kwa lɛ́ɛ lii kɔlɔ pɛrɛ mu kula- kɔlɔ- góraŋ zamɛi da kɔlɔ pɛrɛ laa tɛ́ fɛ̂ɛ ŋá lí kúpɔ taai kpɛɛ la ńee ŋwɛ́li a ńzoŋ. Gɛ ni ŋa lí naa <hesitation> ooo a pâi kɛi mãna gɛ́ ńîa mɛni ŋai kɛ́ gɛ ni <hesitation> a gɛ́ tãi kélee ŋili a kɛ́ a dóo ma and ŋa kɛ ŋ́ɔɔ a laa la. Kpɛ́ni fêi la m̀ɛni a mó mai, a ni ma gɛ́ pere fe kɛ́ naa kɛlɛ a pâi pere sii da lɛ́ ma a gɛɛ berei a pâi mɛni ti kɛ́i la nyii pâi ŋili kula. Gɛ ni <hesitation> ŋ́gɛɛ li kɔlɔ pɔrɔŋ mu zɛŋ kpɛɛ la e kɛ̀ dua láa ti kɛi a ńyãa mɛni dɔnɔ a kaa tãi kpanaŋɔɔi tɛɛ ḿbɔ ya ɓe kaa a gɛɛ kwa ŋaŋ lí kɔlɔ pɛrɛ mu a da góraŋ sama kɔlɔ pɛrɛ la tɛ́ gɛ ni kwa ŋaŋ lí pôlu kɔlɔ pɛrɛ mu <hesitation> a ŋaŋ ŋá maŋ lɛ́ɛ kɔlɔ pɛrɛ ti mu née maa mɛni kili e too ŋili-ŋa gɛ ni kɔlɔ pɔrɔŋ mu mɛni ti a ŋaŋ almost- a ŋaŋ kɛɛ yɛ ɓe ŋa pâi ńîa ma. Gɛ ni a kaa a kpanaŋɔɔi ma kɛ́lɛ fɛ̂ɛ nɔ ŋa lîi pili a gɛɛ ǹyɛɛ owei ŋa pâi lii. A gɛɛ ŋá díi kpeli kpɛɛ nyii ŋa ńyee pú zu. So ńee ɓé a nuu maa ŋuŋ nyii dûa-pere e lɛ́ ma and tela dûa-pere nɔ fé ti kɛ. Kɛ́lɛ nyaa kpîŋ e kɛ̀ a nuu nyii kɛ́ a- a dûa-pere ŋ̀ɛi kula. E kɛ̀ a ŋ̀ɛi kpanaŋɔɔi e kɛ́ a ɣɛ̂lɛ kɛ́ nuu yɛ gála para mɛni ŋa mó. Ńee ɓé gála para pere lɛ́ ma. Tɛ́ɛ kóna ńee ɓe bara pere lɛ́ ma <hesitation> so, ńee ɓé bara pere lɛ́ ma. So gɛ ni ŋá gaa a gɛɛ owei gaa a ǹúui nyii kpɛɛ la zãa ti lonii ma dí kɛ́ wɛli káa ní ma. In fact ŋa kaa góla para <hesitation> yɛ berei kpɔ́ nɛyaa da góla para la ŋa góla para. Kɛlɛ tãi su kôya ḿve ŋɔnɔ gɛ̂i nya ɓé kɛɛ ńee ɓé zɛŋ ti kélee kpɔ́ kɛ pere lɛ́ ma and lonii ma maa mɛni ti kaa ni ŋili-ŋa. Gɛ ni veerɛ ɣele ɓa ńâŋ. Ńâŋ nyaŋ berei e ŋ́gula la zu ya ka ŋí kpɛɛ la e kɛ̀ a kpakolo nyaŋ gaa a kpakolo tela. Gɛ ni mɛni kɛi nya ka a gɛɛ va káa fáa ma a gɛɛ ŋá káa a ŋá mɛnɛ̃ɛ. ŋa ma lí mɛni ta kelee da su <hesitation> a kɛ̀ kwaa ḿaraa nuu da kú namu kɔ e nòkwa ŋa kɛ́ wɔlɛ ḿve pai wɔ́lɔ pâi bɛrɛ la kpɛɛ la ŋa máŋ pai ńâŋ a pai nòkwa ti su lɔi ma. Ǹyɛɛ mai, maa fé nɛ̃ɛ ní a gɛɛ kpakolo e kɛ́ a nyî-nyɔmɔɔ. Maa nɛ̃ɛ kpakolo káa a núu nyii dɔɔ káa a kpanaŋɔɔi a gɛɛ e ŋɔ nûa maa kɔ̃ɔŋ. A kɛ̀ ya ɓa pɔri íkpɔɔi í maa kɔ̃ɔŋ ífe pâi wɔ́lɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ pɔri ínûa maa kɔ̃ɔŋ. And fé ŋa gaa nii gáa a zɛpɛ kɛɛ lonii ma ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ mɛni ti káa a tɔ̃yâ kpɛ́ni fêi la lonii ma <hesitation> díkelee da lí gɛ ni kwa, kwa ŋaŋ lɛ́ɛ bɛ and núu támaa da ŋaŋ pai ŋ́ɛi ooo mɛni nyiŋí a kɛ ooo mɛni nyiŋí a kɛ gɛ ni ŋá pai zu too pere kɛɛ le. So a kɛ́ káa a mɛni nyii maa nɛ̃ɛ ŋá see ŋ́gɛ wɔ̂lɔ ŋa ŋili-ŋa sia ǹyɛɛ kpao ńâŋ e wɔ́lɔ kɛ ma mɛni ta a pai íŋɛi tuɛ zoŋ a kpanaŋɔɔ ífe yao molo ma. And téla mɛni dɔnɔ e lɛ́ ma nya ɓa ǹyɛɛ mai ífe ímaa núu da woo ma ílɛɛ kɛ́ mɛni kpɔ́ ya gɛi mó a kɛ̀ núu da a mɛni da kɛ́ a ya mó ma ífe wɔlɔ núu da pɛlɛ mó ma. A kɛ̀ zɛŋ ŋí láa a zɛŋ ŋí a kɛ̀ ya vé ti ya kɛ́ ma vé ti nyaŋ kɔɔ a ǹaa kɛ́ ma ǹaa ka ti. A ní ma dí mɛni da kɛ́ a ya ve pai mɛni- ve pai ŋgɛ a í ńzɔŋ kpɛɛ fêi le mɛni ma zɛŋ ti laa ka ti. So e mó ma a gɛɛ le, ífe lɛ́ɛ pere maa kɔri. Gɛ ni nyaŋ lɛ́ɛ pere káa a wóya pere ǹyɛɛ ma ífe maa kɔri ífe- ífe kɔ a gɛɛ í íkpîŋ kɛtɛ í ǹɛ a gɛɛ yɛ ŋa pɔri mɛni ŋí kɛi nyii í gɔlɔŋ ífa gɛi ǹyɛɛ mai kpa ífe wɔ́lɔ-wɔlɔ da wɔlɔ-wɔlɔ gɛ́ ti. Ya gɛ́ ti ve pai kɛi a ǹɛ́lɛɛ. So lonii ma maa kili-ŋa sia ti kaa ma. Gɛ ni ǹúui zaaɓa ɣele ɓe a da káa kɛ́ ma George Gaye e kɛ̀ a Ɣâla woo Doctor ní Zeasue. George Gaye <hesitation> owei Ɣâla woo ɓó mɛni e kɛ̀ a nɛ́lɛɛ a ńîa tãi ŋa kpɛɛ la kɔlɔ puu kao feerɛ ma Ɣâla woo ɓo mɛni e kɛ̀ a nɛ́lɛɛ a ńîa kɛlɛ ŋili fe kɛ́ ni kpɔ́ a nɔɔ zu ŋa ŋanaa. ŋuŋ kpɔɔi ɓa Lûtɛ Ɣâla pɛrɛ maa mɛni berei maŋ ŋa kɛ la Lûtɛ Ɣâla pɛrɛ nuu a bɔlɔ kɛ́lɛ maa tãi ti <hesitation> maa kili fé kɛ́ ní ŋili-ŋa a kpɛɛ polu. Gɛ ni ŋ́gɛɛ ŋaŋ kɛ̀ tii kɛi ŋá tii maa ŋuŋ ka ti ŋa kɛ́ gɛ̂i ŋ́gɛɛ ŋaŋ díi ti kɛi ŋa kɛ́ Zeasue. So naa ɓé nyaŋ í kɛ́ naa. So naa ɓe a kaa ŋaŋ ŋili kula naa gɛ ŋaŋ mɛni ŋai ŋí ɓó ma e pîlaŋ la ŋâla pɛrɛ maa mɛni ma. Gɛ́ ŋaŋ Ɣâla maa mɛni ŋaa lɛ́ ma yɛ berei nyaa e gɔlɔŋ la and nyaŋ berei ŋa ŋá kɛ pere káa lai, berei ŋá dûa-pere káa lai. So mɛni a kaa mó ma a kɛ̀ a, a kaa ŋa káa ńyee see mu kpɛ́ni fêi la e kaa a nuu nyii ve kɛ ni a zu <hesitation> zu sirɛ vé kɛ ni a zu wuyɛ va kaa zu wúya a núu da and tela e kɛ a núu nyii <hesitation> owei sɛŋ káo fé kɛ ni ǹyee-ŋa a damaa kpaa zu kula ɓa vé kɛ ni a tɔ́ɔ nuu kɛlɛ e kɛ́ a gili kúla a gɛɛ díi a gɛi e gɛ̀. So gɛ ni e mó ma a gɛɛ <hesitation> ŋ́gɛ sɛŋ maa kɔlɛ zɛŋ maa kɔlɛ ŋa kula ǹyee-ŋa nya ɓa, a kɛ̀ í tɔ́ɔ kpa ífe tɔ́ɔ ni or í kolɔɔ kpaa ífe kole ni kɛɛ mɛni maa nɛ̃ɛ í gɛi nya ɓa mɛni kélee nyaa kpɛtɛ íkili-ŋa gɛ̀ yɛ berei ya pɔri gɛ́ la. Ímaa gɛ ti núu da kélee ta fe pai pɔri ŋ̀ɛi nɛniŋ ímɛi and nyaŋ ŋa mó nuu ta ma ńyɛɛ ma owei zêre káa ńyee-ŋa saa ŋ́gaa a zêre ŋa mɛni ŋí ŋaa káa gɛ kɛ̀ kpɛɛ la ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ <hesitation> ḿve táre ni a ŋanaa e tɛɛ nuu kélee ma kɛ́lɛ táre ta káa ńyee-ŋa and kpɛ́ni fêi la táre ta káa ńyee-ŋa gɛ ni mɛni a kɛ̂i nya ɓa ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ dáre ti gaa ńyee-ŋa fɛ̂ɛ ŋa too bôlu kpɛɛ la berei nya ɓé ŋa gaa gɛ́ gɛ. Berei mȧŋ e kɛ̀ la a nuu pɔlɔ kɛlɛ vé kɛ ni a kpaaŋɔɔ a damaa mɛni a kɛi zɛŋ nɔ pai ŋ́ɛi nyaa a pai zíɣei a ǹyee a pai ŋ̀ɛi and mɛni ŋa- vé pai zíɣei berei máŋ a pâi kɛi a gɔ́lɔŋɔɔ la a gɛɛ owei mɛni ŋí maa nɛ̃ɛ a gɛɛ ŋá gɛ̀i. So nuu saaɓa ti ɓe <hesitation> dí pɔɔ káa saa ŋa kɛ-ɣeniɛi ma. Ńee e kɛ̀ wɛli- e wɛli-kɛ-ma lɛ́ ma e lɛ́ ma a berei maa nɛ̃ɛ a gɛɛ le ŋá nuu wɛ́li lai. Ńâŋ e ŋa táre lɛ́ ma a gɛɛ maa nɛ̃ɛ a gɛɛ ŋá kɛ́ a téniŋ-ɓo nuu, maa nɛ̃ɛ a gɛɛ a kaa a núu nyii ḿve kɛ nɔ nyî-nyɔmɔɔ ŋ́gɛ wôlɔ mɛni kélee ma kɛlɛ ŋá kɛ́ yɛ kpakolo kɛɛ nyaŋ ŋá kɛ ya kpakolo ŋa ŋá kpakolo láa ti kɛ̀ a téniŋ-ɓo pere. Gɛ ni George Gaye nyaŋ ǹyɛɛ mai, ya kɛ́ ŋâla pɛrɛ mu mɛni ŋai ŋí ɓé maa nɛ̃ɛ gɛ́ nyiŋí ɓé ma vé- maa vé nɛ̃ɛ ní í gɛ̀. Kɛɛ ya kɛ̀ pai gɛ́i nyii kelee ya pɔri gɛ́i gɛ́ yɛ berei Ɣâla fáa la ma a gɛɛ í gɛ́i ífe í maa núu da ma. Nyaŋ e síɣe- e siɣe tãi ti ma í too saa ma owei mɛni ŋí saa ǹúui saaɓa ti díwoo or dí tûa-pere káa ŋá tûa-pere su saa yɛ berei ŋa gɔlɔŋ la.